Zay rô mila torohevitra aminahy mikasiky raha maventy zaho iomety hividy tomobilina nefa zaho tsy dia mahay raha io oe mankory ilay tsara mankory ilay ratsy; dia mbô mila torohevitra avy aminao oe magnakôry ahaizagna qualité <noise>